Alura i pes a i n'a ie dë tüte le cualità anche li, a ie le trüte, i avanot ch'a sun i cit d'le trüte, pöi i pes, le carpe, pöi a ie i sturiun, a ie ënt ël mar a ie i delfini, a ie a ie le balen-e, a ie le medüze <hesitation> a ie anche li tüta sorta